eh ɗo ma mi walaa anndal haa dow may ngam mi meeɗay nanugoh boo mi annda maa no mi fuɗɗirta haa dow may, mi walaa anndal soosay haa dow may